Ireto avy ny karazan'aretina mety ho hita amin'ny alika. Ny parvo an, ny areti-nify an, ny aretina azo vokatry ny kankana, ny kansera an'ny tranon-jaza ho an'ny alika vavy, dia ao ihany koa ny artrita.